في احد الايام ضاعت عائلة من الطيور في موسم الهجرة كانت الطيور خايفة بعد ما تفرقت عن باقي القطيع بسبب عاصفة الام حاولت تهدي صغارها و قالت لهم لا تقلقوا بنلقى ملجأ لقوا شجرة كبيرة في الغابة وانتظروا هناك لين تروح العاصفة خلال الانتظار بدأوا يستكشفون المكان حولهم شافوا زهور واصوات حيوانات جميلة.